Am- <hesitation> bhe ma abobm ma bi nden sa ezam mo okwowa ka amonorna na nva mgbaak ndem si imi si macha anong eya, macha onong ope mo zo zowa na nva mgbaak-o macha nnong mpiri, nto ewott ka okwokwohi e okwokwohi ma arr'e me odo enom sa bhe aman ndona ma obi haa otem kwa nden nna nva gbaak bhe nden si mi macha onong eya idia onong ope mbi oo-- ira nto ewott ka inon sa abhe ayeri okwokwohi da okwokwohi ma arr'e me bhe ama amana ka okhap okwokwohi atta ayok wani ottoh orebi oyok okor otta kor nwuma kwa ato-atta-otta ano phott abohk akwokwohi mbuma biphir bhe kakk'-e bhe akwa abuwome bi bob ami ojinong ade okwokwohi nwuma m-e ka ava asima aphonaa'. ama akwu ka nden sa ezam keri nden macha iyobba, nden machaa' azizankong nden macha ewig. Se biphir si- se isi akpen macha anong eya-ẹ okhuribi ka odik oka ibinokpaabyi kwa oyoki ogbin, oyok erong oyok irerek ocheden oyok nden biphir, yina ono kwu oyok onong eya. but yina ibe sa moh ono osim oyongha bhe da ibinọkaabyi ono otte effa nduma obok onamg maȧn cha. ezene err'-e mam erup, mama orr'-e nden moh orup but yina mamaan ohama eruk che eyong eruk cha bhe bhe nden-e- ma okwowa ka nden sa asi, ewen emanni macha onong eya omanni akwup omanni apiri, ke do omanni amo phott abok. osor ottohk and ame ochaa-tohk ewatt ewatt amangi, awakki ochi var-p-e ama kwu macha offob fobbi obor offob-fobbi ke ochi ọttọhk ke eyima but offob fobbi ma arr'-e me. Ida cha nzi nkaa-e me ewott ezomga, ke ozim nva pe me nzi mbep-e ke ewott ogbe nwa kwu sa varr ana kwamme awik mbuwa ke bhe ach-e awon biphir-phir bhe yinga, varr ayi yini me biphir offob fobbi oyinna kana oppe. so ma okwuwa ka ewingi azi p-e ezam nche anyi azen dim mbuma biphir ode ndem si ibinokpaabyi oyoki bhe, bhe aruk akpen macha anong eya, macha iyobba, afere iyobba odem ngom ono ode ebokpa-tem che ndad enona dim nda che ene kwa ewowa odkaam ga edem nda cha mo oham nnona nzen mando kwa iyobba iham nnona nzen so kam moh iwi bi uwa ibinokpaabyi osok eronga nduma ka nden yina iwa ono kwor oyok onong eya and go odik okka oheri macha ki nnong nche-ra-e opongi kwu nhong ge kwu mmi mgbaak ma oheri macha ode Nhi bhe abra awowa ke, obi mo otta adaam dat ndona wo oham ndona kpenamkpen fa bhe arori bhe arori bi ndona kpenamkpen sa abhe abob'o aronga oronga ka arong gbaak ma cha ava agbaak, abiri asima iwora attara ke but idia avaa-ovaa che iwora ke esanga ide-o but yina agbaak ochibi kwoh-e macha arrong apiri me wor, wa ibinokpaabyi ochiden oyok nden-e okwo osoha erronga cha nden osima osi onong eya. kewo osi eden da cha onyi obari ewen ebatt. etwwa ke essam osen e wuri oket, ka anong eya mba akeri eden cha obinokpaabyi oreng oyok onong eya mor oham annong dem mbuma me, ma moh ode anong affa mor oyagbin kwo ode ojinong omama kwamong pamnong bami awop m-e pa abiri effa macha onyi, ajinong bani awop me pa ham effa, pa abiri effaa ma cha etuwa, bani awowa me pa aham effaa ma cha iyobba, anong eya bani awop me pa aham ohowi wani macha nyi a. Me wo nden mada ibinokpabi oyoki se me nden nkaabhi okkaab mor okwo wa ka inon ma keri ikara non ezen ge cha avvu nwa kwe kwu sa oni akaam ochi, ono chett-ochera oyonga effa-o, odem kwa asi, orenga ohuri, ma okwobba ka evu, evu emamni mwa kwe oppe tewott ma ewu nduma sa evu emamaa ka ewu itta iwu ittam iwu inaa yina keve ono odina me wor ndok bi nden moh oduk mwa kwa abhe me, ka egbikha cha ibinokpaabyi oyokki nden oyokki ndem go opamgi kwa abhe yina ono kwu oyok onong eya. osaha effa nduma biphir onamg onong eya bi tte okeri onong eya bi te okeri nden, kewor osi mayina akara pa arrong osam ayonga maan, nronga kaab-kaabbi bhe ma asoha se ka nden se essam. Nchi-kpa kaab kaabi bhe asoha se ka nden sa essam, ma cha uwa abhe affaa' maan odem wani obi wa ogbajija oyini ochini essam ma oso piryi oso ohewa oyobwa ke da abhe ama asi eyanga bhe ama asima ogbahada bhe pa abhe asim asi akoro pa bhe. obi bhe amama asima bhe api ayok bhe api ayok ogbajija oso orr'e bhe, bhe oyiongi ozo ochuwa. owowa me ndn nnuma nki phona biphir se nda ewon kwoha, oyin ga osor ruwa ogbaada nwuma kwa oyobba dim nguma omo sima okwor osoha okoro kwe ogbaaji koro kwe osini ozo ohe me, ma bhe ama akpannam, wa onong onong oko okoro kwe okwor osoha-e oyobba dim nwuma okwu ozini okoro kwe mada abhe amama asi arima yanga abuma, bhe rima bhe api ayok ke ozima okoro mada opi oyok pak oyok otto oyok izi iyin. oyok oppe, opi anong affa kwo offong attan ozini okoro nwuma okeri bi zaum. onor osime oyoma ka obok kwe, wa izi iki iyina-e oboha okoro nwuma ophiakk'-e. Iyobba nnuma manda rani ogbaajija nwuma ochup me essam ohan-ohan okeri iyowa nnuma, obi oyobba nnuma manda rani wa iki phonna, izi ippa okwonnyi zong odaki okwonnyi zon nwuma biphir obiengi me ekheha wa ekheha eke kpara ka obhe offa-e ozini ayok ohe me ekheha ozini izakpa ozim ojakki bhe, obiri ozini okwonnyi zong ozini okwonnyizon nwuma ottongi uwa ekheha nduma eki ekwowa, obi me kwa ayobba mbuma phe ophuri biphir offonna obi ogbaajija nwuma oyin okwo ominga, oke, oke maa ma orongo bi ezam eki ediri, onemi eden bi gbeng ozo piri okeri-o.